Tanagna efa nipetrahako zao telo take ta Maroantsetra nagnomboky vôteraka ziska tamigny nahafaka bacc, takeke tamign'ny fito ambignifolo taogno teo, avy takeo nipetraka aty Moramanga taogno araiky, takeo aveo nipetraka ta t'Antaninarivo akeke amin'ny folo taogno ake ka